Ny itanao ndraika raha ohatra hoe amin'ny ordinateur zany ah, misy ecran, ecran le zahavagna zegny raha mandalo igny, de misy ndray ah clavier, clavier ah le kitikitianao akeo igny, de misy ah souris ah, de misy ah unité centrale ah, de misy disque dur, disque dur le mitahiry anle zegny raha ,fakofakon-draha, vy a rahanao igny de akao aby sy mitahiry ananjy.